انا الصراحة في هاذي ديما كانت في بالي، أنا تمنيت لو كان <hesitation> نتمنى لو كان جات الدنيا تقدر. نعيش طفول طول حياتي، ما كنش كي حياة الذر، لا تخمام <hesitation> لا مشاكل لا مشاكل عائلية لا والو، المهم ينوض الطفل الصباح يرع يلعب يخرج يروح يتغدا ياكل يشرب يرقد يزيد ينوض صباح لا مشاكل لا هموم الدنيا مو فاهم فيها حاجة ترن موش فاهمها.